bisan bathiatif hiyoo bisan khabaana Kaa kawaida (.) woo hoo anan yedhen bisan kawaida dhugaa bisan bathia Lilah dhukhum goramaa inamaaa kayeni woon birr hamtuuu bathia suun pipiles bathia sunn yaani bisan sunn yakheni bisan sunen inamaaa dhureni woo garr inamaa kawaidha gethuu dhubatha bisan kawaidha kaamm inamaa umeyow dhug bisan khaathi anfaia khaan dhugaa khadhibi hindhuguu